Lau gá leig, gá leig íh tóh gá leig íh cuain náh ih zein fúh góh muoh-muoh lí neih nóh zaig, gá lá no zaig lauh muo, zaig taí áh láh góh taig chaí por que áh óh lau buoh noh jó-jo noh li kó muoh có yiuh muoh ñih li gie mah, lí éh máh áh góh cháh láh baí muoh-muoh noh láh muoh jóh nóh koh báh no zaig-nó zaig müh báh cóh tsi jó laig oig. jóh taig gi tzai áh noh zaig noh zaig tain noh áh jo lau noh zaig aú lauh noh-noh zaig chá auh lau no-noh zaig chiúh, zaig chiúh muoh ñiu óh muoh ní bá cóh, bá cóh noh zaig ré por que jo laig kóh gi noh zaig chíuh bú no éh bu noh éh algodón búh no shiá naih náh óh koh oh por que áh joh buoh main cháh muo tau cháh oh jo gi réh lá sein yiu chá déh có noh muoh chiuh siempre muoh fú muo, fu muo íh láh ai sein fui-fui laig, shía la zai tó zein lau tó zein tó pai zein tó kieg tó-tó de diferente shía la sai deh shía la tain muoh, muo-muo ñiu lau bá ih tó paih pues paih ñiu máh có yiu muo paih óh aig fé báh máh ñiu pero báh lau báh ain. Ain cuái jo shía la saih jó shia gí máh ñiu lau bá ain tó, tó feig gi go pues féh gi máh ni por que báh máh có ñiu oh-oh aíh cóh ñiu paih báh- báh máh oh noh muoh có gi shiuh noh zaig có gi zhiu noh zaigh chíuh kóh gi zhiu noh por que óh-óh rain óh-óh réh gi zhíu noh kó yiu muo ñin lí gie máh jo-jo ain ba ain-ain tsáh ga nai por que báh-báh jo oh bá ain tzáh gá naih chía tsai ñiu oh máhh ain tó paih lá oh jo có muoh ñih máh ñiu joh máh báh-báh muo-muo paihh por que jó oh báh néh ain tsáh gá shía ñiu jóh láh jo gi bá ain tó, tó fei gi oh, éh cóh muo féh óh féhh gi shiu máh ñiu shía la loi shía depende shía la feé muoh lá óh laig ñiu lá óh muoh ñiu.